Fi yom minal ayyam fi qannai wahid sima le ganga bidurbu fiya fi lub wadi baʼid, hu kan biridal qine, dadda bad bitaba hu bihesib bidurbuw le tabina haw biqanni haw mashi, biqanni haw mashi, masha da klamma le la nas atari annas dol da tawwa kula bidoru bichachu kan ja lel qaba di dakhal dakhi fil were di bukurbu.